Ny fiantraikan'ny sakafo amin'ny fahasalamana ankapobe de voalohany indrindra ny sakafo mitondra singa maro izay avadiky ny vatana ho lasa hery, de faharoa manarak'izay ny sakafo koa de mitondra otrikaina izay ilain'ny vatana.